Ñy mombamombany ñy ñ'olo <shushes> ,tsy mahatiaro ñy mombamomba ñ'aze ,ndra ñ'añarany zay ,ndra ñy tany niaviany zay ,ndra ñ'antony nahavy any ñy toera raiky io ao: <shushes> Misy ñ'olo voany ñy loza pifamoivoiza ka trobo, trobo vetsevetse ,tsy <shushes> tiarony ñy mombamomba azy. -Misy ñ'ilane ,marary ,ka iñy arety iñe mitariky azy aminy ñy tsy fitadidia. <shushes>